Ammm to nyamdu waali koɓo kuje yarugo waali har fuddi ɓana yidi vonna to saigo toa tappi dum ko fere ɓura velugo amma fere wawan wuikungo goddo.